<hesitation> ס'גייט ביידע צוזאמען, ווייל ווען מען טוהט פאר יענעם פילט מען זיך אליין בעסער, אבער די- מ'קען נישט געבן פאר יענעם אויב זיך אליין איז מען נישט גענוג אנגעפילט און קעיר גענומען, סו, איך האלט אז וויכטיגסטע איז פאר זיך, צו מאכן זיכער אז מ'איז צעפרידן און מ'האט גענוג פון אלעס, און נאכדעם קען מען געבן פאר אנדערע